Thailand tu ahmaa tuan siam ti'in siachin ania. An ram hii, an ram om dan te, an nam sia te, an politik skal pung vel te, adan lam avangin. An maani hii, an fak om ane. An maani hii, ang ram dang main, an om vel awa. <hesitation> Tuan an ram maa hian, apa tuan <hesitation> ram vati civilisation te om China. Tutu 6-11 century CE ane China. Tumizua tuan kume empire om China. Tutu 9-13 century ane China. Tumizua tuan Sri Vijaya Empire om boka. Tutu 7-13 century CE ane. Tumizua tuan Sukhothai Kingdom. Tutu sang 1238-1438 ania. Ta tuan King Ramkhamhaeng, the great <hesitation> king of China. Tumizua tuan Ayutthaya Kingdom om China boka. Tuan Burma nena an inti buaya tuan. Burma tuan Ayutthaya tu an ti, an ti teveka tuan, <hesitation> an ram tu atiat pave boka ane. Tumizua tuan Thonburi Kingdom te, Omar Ratta, Nakosin Kingdom te, Chakuri Dynasty te om China ane.